لو أني تجدمت أسبوع بالزمان مابعرف يمكن بشوف نتيجة تجربة سويتها أو أني اجرا كتاب جديد أو أني شوف شي- ال- حلقة مسلسل جديدة وش الأحداث اللي راح تصير فيها لكن مو بشي ملفت يعني.